woodi horde woodi payende woodi paranti woodi kasakaa woodi o'buum be firiji sannan woodi loonde boonah londinei a'woona lesan diyam hander boona obuum a'waawan a'wulnam yamdu firij a'waawan a'seghan yamdu payende moo a defen yamdu be mei hordibe a waawan a norkam yamdu kotakai